Alura pensu che për avei d'forsa ëntà mangé ën po dë tüt però <noise> pa tropa carn, prima coze, lon ch'a da tantu d'forsa a un tüti i carboidrati e cuindi la pasta e pöi pensu anche i concentrati di frutta a sìu bin ëmpurtant për avei d'energìa